Nye suniya, nah sunah, an shigerahlah a ne swa'a nyinah, na zee kwanyida za na shigerahma tillah na shwa, ne shwa tillah lamna nah sharah ya'a anah zuu eing habaka, ar nah sharah ya'a na zuu eing habakah dah, a le a duwa sakah lamnah nyinah, ayu nah ne duwah a wunwah a yahdah na zirah kwahhaa nab yirgah, ar kwahhamnah bah yidah ar nab swahmah nye, na subah nye deh, nab s.. saka na chukah chukuwah anah chukah chukuwam nade na galah eing a zurah ar na kabbrah nah. Nah su kwamah nane su kwamjumah, nani su chinkafawa, nane su ooha. Gananu amna duka eing za'a na swa, ar na no thamka kaye, beke boo hana dawo nane fah shwa'a nani jah. Ko be kahwa na su ganahnu hagabe zide nani su hallo tha nyinah ne jah'a eing na jah nye mele nigah. Hana gumneno, ne yalde na zir nyinah mawurah, na zir de zirdeh zini nyimde kwabo wa, nane eing nani eing nah turenah, nah swa farnuwamna dah ne yala na zir nyinah mawurah ana ze na nyimde kobowudah a nye. Zwabah banye ba shinah nyenah ya'a ne swa'a ee amna na gwatir kwabahwa a nisha'a zwab ba nyinah. A yu nanee ko gwajotha tee a fawa shoo da, nyina a ne swa'a eing na sunaha na zir gwajotha anyi shoo nah. Mumdirtha tee hana foo nee swa'a anah, ah halahha henbe nyina, nee swa'a ana han thamah, beke boo ayuga nane eing kwala'a mir na jar nyal nkabra bo hana suna eing shwahnigah demah-demah nah gah, bekebo anah ganahnu'a yikenah, nee swa'a a yekinah. Haga nah yun juwa, kam juwa nane eing kwahla jar nyal nigah, be ke boo amna a doo ne swa'a anah ayiken nah eing we yerah hana zee tigenah mayena. Ma fah be dama ban mukah nab zee nyere, nab zikegin shwa'a shoo ge, a halauwa we bah, ba kurwa shoo. Beke boo ba zikahmau ba swa nah. ba'a eing ya'a eing zir titham'a ahnbo ya eing nab jarnijah a eing kabrah, anah aziza yiken haga nab f..fah nija'a yeh na bonbah eing nyinah ba dundirah zwababbabu a ya eing bah shir na nigah, nyinah dundirah gwajuthatha a zwabbah bo niga a dau ba kurwa shoo bekebo ne swah ah. Ar a dau ne swah'a ana ayura shina eing... Han tamah wane-wane we yirah hana se tigenamaye, be ye be ya sunah'a, bekebo ah nye a fah a jah, a nye a fah zwabbahyebe shirana a nye a fah zwabbahye bo bo a dudirah gwajutatha zwabbaye, a nye a fah a bwandah dukah shi gananu'a eing hana ziki be a nagina ma a ye shona, ma fah than'a ka mwam shwa'a hagabu zide kwabowa hane zuwa shiyaga duka nyina ne swa'a ne swa'a eing ka sunah nyinah yah nye ka mundir shwa'a na, ma fa dwa yibah shiya eing gwanwa yina, hagabo zide a fuwah shiyah gah aiyo nyinah ne swa'a amna ma fa a nywa gwanwa, gwanwa ma fa weh shatah nathe kwah, shiyah ma fa gwanwa shatah nati nyer, shiyah a swa nyinah koroniwa. Duka ganah nu amnah haga nah zuwa shiya gah, hana zuwa a ne swa'e, bekebo eing bah ne swa'ah ayikinna eing ka jar melnah, na ke nu thamkah kaye, bekebo niri eing yerah hana zikenah hana fa a ane swa ah amnah. Ya eing hal ana ne swa'a hana yura juwah nyina ayo hanani hagan kwarkah muna gadah, toh nyina yaa eing ne swa'a hanah nijarim nyal nah, a yu nane hagan mawah muna gada, eing shwa'a shoo, hagah nam no thankah kayigah, bekebo ma fagah ya eing adaki a ma fra na eing ma jarrah nah nigah ama dukah yiraye han mawa yinana, dukah yiraye han kulma ar... Hagah samoganah, hana jah show, na foo kwabo wee mumdah shownah, na fee kwabo na tuggah zwabbaye makaranta, nah foo kwabo nah dau zwabbaye na dunib gwajutah, damah han biramah me nee swa'a hana zirwa a yashuyawa a yernah. Bekeba amna a dou nyi na shoo ne swa'a mele, hagah be ne shutah zide na zi shi titomiga, aiyo nyina ne swa'a nah shuye nah, nyinah na ja na nyuwa nyina, nyina na dumdir showanyina nyina na dundir gwajutha zwabba nyi na nyina zwabba nyi ba zir a ya eing ba shirnana a nee swa'e. Bekebo eing bah nee swa'a a yekin na eing a nah weyirah eing zee tiginah maye, beke boo hana fee gananu a nye, eing hamah - hamah, na mom yashuwaye a zikeh, kubtah chwakula laye suswartha, a yuraga na'a hamilthaga, ar ye samaka hanah zeenah toh ye hana yura na'a hamilth a yibe. Mah fah mawa yinah a dahagana a swagah, kwamyaka ne swa'a na ein yera ye han ssere, kuntha yinah, han shine ar a jarrah milnah bike bo nee swa'a, dindirah shishinka gwathra kwabawa a ya eing zwabbah shirna na dundira gwajutha tamo mile. Mah swabi nijola a eing ma danga namah swanah, anah beh ma zoo anyahdah, ma dunah yebabah a nyah da mab fah eing kwabaha bunah ein kwamnyaka we [background sound from the speaker]. Nah swa nane eing na turana fown bwabwur'a amna na swa kuma na swa bah foun bwabur'a na yambawa dunye hana nigo, haga nahne yu kwabo, ni zee kasurah, tana swah foun bwabur'a gah zwabba nyi kuma ba nu thamka wane-wane eing na sur foun bwabur'amna na ba ja nab nu thamama ye a dau yiba ba ba ba fawude bu bu bu bina barbo ee..ee..nee foun bwabur'a bina barbo foun bwanbur'a duka nyinah ne swa'a. Bike be eing be ado, nah no milthamelah, bekebo yambawadunyi a lowo eing shine a nawa kuntha, nah daha nah na swah, nah su fow bwabura, nan su buturimha, nan su kwanjuma, nani su kwamah, bika boo ne bwade momdirtha tha nye tee hana fawa a show nah. Nah nige zwabahbanye bijah nah dundir gwajutha Thabo, na dundir ya eing zibah shirnah nah. Yambawa dunye na'a zwalatha, eing ar a luro eing suwanye a luro eing shine, a dake na zir kwanye nane surnah nah. Na tuta eing juwa tha a yurah geh na'a hamiltha gah bah tubu mah zoo show mah sunah gah bah hagana hamiltha nyegah zu shoo. Mah fiyah a deh, hagah birkah yah'agah, ya'a yu file de ar mah dunada ma dau chiwahmunyi kwamnyaka, me dune me sude, ma fahna eing majah nah, ma fah na a eing mah gumdidrah shwakulamo, a yah eing mumdirtha the a femnah nyinah tha a yah eing zwab bah shir nah ne deh, dukah, kwabow wamnah ham gumnenah, nyina ya eing gwajutha shoo deh kwabow wamna a ne swa'e ham gumnina nyina tsh ma fh kahnywa-kanywa eh nyinah kureneh ha, hein ka kurub ne ja na haga bu shinaga nyina ne swah'a nane eing natura na ma fa yib anah beh ma zo a Dalah deh, haga na ke haganaki wachiwah za'a nyere ta nani eing kabbrah yiba wundi bibah yi nab ze nyere naba ze ba ziki kobwa nyere nabah ze na dakeh ba kurwa deh, aiyo amna ana haga naki zeh a Dalah damaga ya Dalah anabe ka kwabow ma zike ne deh, ma za sham chwayah kwanye, ma fa kwabo ma swamuwah. Kah julah daham hagan nijah munah gadi, ma za shamishwaya kwanye, ma swamuwa, ma bamu jah, bike be eing be ne swa'ah, na eing a yikin na eing bajarmel kamkwamnyakah halau nah, ma jah mah nyuwa manye, ma dundirah gwajiutha, mah dundirah zwabbah bamu a yah eing bah shirnahnah. Haga na'a hamiltha nyegah, ko ma hoyedah, balah namo hoyi dah ar mah han shine dah ana nyinah eing mu ma shu nah bu mah zir ee..ee thethomawa baturauna dah, tha amna no, kah zurgah ar kurwu shoo, bekebo ki shimtha kobawa we ba nigejiya anahbe hagah na dahana na na na gwar mwamdirtha tha ji tee hajinah nigah. Beke ba annah be ya shirni'a, kwabawa, hagah nab dahigah, ar ayu nane mo ma dunah ma..ma..ma..ma <repeatition> mazu nam sunah a show, anam fah, na eing mah swah ar a dake zir nam mokir eing kutha ye baturo hanah nigem nah de, ham gumnina ham yuwama susarthe haga koun shi momdirtha tee ham fah nigah. Nyina einbe ana tuta nah swa'ah na eing ka jarmilah, ka jar milah, beke bo hanah nigejin na eing ka fenah, yabahwa dunyi hagah nan lujimgah hanah nigejim na eing ka fah na a kwanye naka zirwa naka zu banake jah nake sur nake dundir zwabah, nake zir be ne jolah ah eing ka dagah ta ka nagenah nah, nyinah a yah a ne swa'a. Ma zu Dalahde, ma du shwa'a eing ba mwam anah be na deh, ma dangana be bir ziri nabe kam zee thetham mwaraba gwamnati bah nagin nahamna na achi aiyo, yirah na'a sunah haga bo bo be zee deh bo zee thethamyagah babu mafah yir a nywa gwanwa weh..weh..weh weh..weh [repeatition] ye hana zee thethauma a nyweganah, haga bu zee tethamyegah nyinah nee swa'ah, mwamdirtha halu nyinah thomah haga me ma surahrah ma swah na gadah am yurah na'a wulwah thomah... Ar tha tee na ar nyinah teta ke yuragah samahaga keh kurwa shoo kesuna ke lugah samahaka eing zee mirga ke fah na eing kah jana ka gumdidira shokula mirna kh-kh- ka nuwaga hamiltha gah.